Betra khe chuknohani rangchakno swkakwi tei rabjakmani no swkakwi chuknohani khlaio. Betra ni thokrok chuknohani bisingtwi glide khlaiwi knotrokno swkakwi tei no swkang swkang khlaiwi. Betrai khaimani bisingtwi bokhorokni simi bwkhak jora swkangni thokrok rwjago abo chungui tubuo tei fena kwmango. Kwplaisa wngna bagwi kaisa kahamthokni betra twisa chuknohani sakao bebaijago. Kwbangma jorao kwchangma tongmachama khlaina manwirok jephru chepta sor bai baksa. Kwplaisa khe betra khai khe tangling tei swkakjak ya wngnai hamkrai chuknoha no swnamnai. Juda juda betra jephru widethot eba detangling betra kaisa swk chuknohani mung tei rwmani ni bagwi snamjak abo kaham tei kwchang kwchang khe tongmachama khlaiwi mano.